I hue de casolidá, porque en ralidá es qu'unu d'ellus no aguantava ya más sin humal i dixu: m'abaxu paquina mesmu i que sea lo que sea. I, chacho, pos que se poía respiral, i craru, no veas el rehuiju qu'entangarun. Resulta que los astronautas eran de Monroi, de Montanchi i del Casal i, craru, pos assina de soslai, avían entrau patatera, quesu i pitarra ena navi. Entovía no s'án güeltu de pallí!